Raha mpamboly aho zany an, dia efa tokony mba niomana hoe manao lava-drano an, na manao sinibean-drano mba ahafahako foana mamatsy ny voliko an, amin'ny rano izany. Dia raha nanao an'izay zavatra izay aho izany an, dia maha- manohy manondraka foana fotsiny ahako an, dia afaka arovako koa ilay voly an, tsy haiko mety hoe hanaovana tafo kely izy agambany an, mba tsy ho tratran'ny taratry ny masoandro mahamay be iny izany. Dia izay no mety ho ataoko.